Jayo'oyëch ni'ixa yë tsu'ux ni'iy, tëko'ok ni'iy, yë bi'i të'ëts pajk ni'iy, yë chileancho, yëbi'i ajonjoli, yë este, yë mëjk ku'utpë a'ay yëyë ajtyë dun i'ixë.